Niŋ i taata juubee domo, a ye hadamadiŋo nafaa muŋ ne la. kaatu moolu ye a je ko, jaatakereyaa, a be domofeŋolu le bala. Iyoo, domo doolu bi jee, i maŋ jaatakendeyaa so senboo la. bari doolu bi je le minnu ye a loŋ ko ika jaatakendeyaa so,, senboo la le, domo niŋ a beteyata reki, a ye jaatoo nafaa le. Kaatu moo te tara noo la i maŋ, i maŋ domoroo ke, i te kereyaa noo la, ite kereyaa noo la i maŋ domori ke iyoo mee niŋ i kereyaata reki, i be domoroo ke noo la le komo i lafita a la ňaamiŋ. A jiibee reki, niŋ moo saasaata, niŋ moo saasaata. niŋ moo saata reki, a la domoroo buka baraka, muŋ ne se a tinna a la domoroo buka baraka, kaatu saasaa le be a la. Iyoo wo to jaatakereyaa aniŋ domooitelu lelu be ňoŋ kono. Nte nŋa je ko, boŋ domoo ka, domo betoo a ka jaatakereyaa le lafaa hadamadiŋo bala. Iyoo woto niŋ wo sotota reki, nŋa domo betoolu ňiniŋ, munnu ye a loŋ ko i si nna jaatakendeyaa ee. garidee noo nxe fo a ye janfa. Wolaŋ na nte la baluo de, nka soola wodomo siifaalu la, haa. Uŋ, niŋ nŋa moo fanaŋ je muŋ ka nlonndi a la reki nka soŋ ne parisiko i ka a lamoyi luwaa ye domori betoolu bondi nňe kaatu duniyaa mu doo loŋ ne, bee loŋ nteŋ, ite a bee loŋ noo la.